Umundu wí ñaan naŋ cíţ nikamee wí koowí mëncí wí fáan cíţ. Takal ná nţari dijá mee duŋ dí ñaan doon mee má fáan ñaan jáaţ nëmee dul. Wí nasiyën baţí kadoo wí fáan ñaan dika mee wul nţari. Nasiyën baţí ţañ mee wuŋ koowí kandoola wí fáan. Njí de njí purirëţ pëmee koowí kandoola wí fáan. Bacumal ná bacamal budi kamee me nasiyën baţí kalon.